Jii miɛ̀ŋ sùà, sèèùm dawa, kiìŋ nàŋ nyɛnɛŋ zɔlɔ̀? <noise> Jeim gòngoɛ̀ sùà, e nɛɛnɛŋ fòum fè zɔlɔ̀, e jii fàa, maŋ ɓɛɛ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ nɛɛnɛŋ, e ɓɛɛ dìà saaŋ yɛɛ̀, sèè muŋ gò nɔŋ kɛ̀ɛ̀ŋ jɔ̀à, muŋ gò nɔŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ wò joum nyùùŋ, wò joum nyùùŋ zɔlɔ̀, nɛɛnɛŋ fè hìàŋ zɔlɔ̀ e nɛɛnɛŋ fè hìàŋ zɔlɔ̀, e jɔ̀à, jii fàa, maŋ pɛɛ nɔ̀ŋ siinyɛŋ mùŋ kuwa nɛɛnɛŋ naŋ dìè saaŋ, e fèim fè zɔlɔ <noise> ̀. Jeim e hààweɛ̀ sùà, nɛ̀ɛŋ naŋ hiàŋ zɔlɔ̀, e jii fàa nàŋ hiàŋ zɔlɔ̀, kɛɛ fè nɛɛnɛŋ, nɛɛnɛŋ fèim fè zɔlɔ̀, e kòmaŋ nàŋ hiàŋ zɔlɔ̀, Sèèùm komo, aŋ jɔ̀àum nyàŋ yaà gbèè sùà, àŋ yaà nyìnìè nɛ̀ŋ, àŋ yaȧ toomo, and e mɔ̀ɔ̀nɛɛ̀ŋ gbiŋ mùŋ naŋ naȧŋ mɔɔnɛ̀ŋ wèè aŋ gbeè àŋ yaàùm naàŋ kpùùmàŋ sùà, jeim jii miɛ̀ŋ sùà tiŋ nàŋ hiàŋ zɔlɔ̀. Nɛɛnɛŋ fè hìàŋ zɔlɔ̀, e jii fàa nàŋ hiàŋ zɔlɔ̀.